Агар об дар лавҳа ё ҳаммом суст равад, эҳтимол он ҷо баста шудааст. Аввал бо вантуз кӯшиш кунед, ки баста бартараф шавад. Агар кумак накунад, моддаҳои махсуси химиявиро истифода баред. Баъзан лозим мешавад қубурро кушоед ва бо даст тоза кунед. Пас аз тоза кардан, обро равон кунед.